<hesitation> na slua të comid ni run mal danunu, velna th xob giny gún ‘a per tchi rdëdy-tzu za ni ra lá ni’a tchi ni ga run mal danun gula th rafrutas th ra bluy velna re tchi ndá ni gaw ni tchi run ga ni mal danuunu run ni a veces gar-bix, a vez gyob run ni, per tchi ndani gaw ni va, bluy va, txi ndani gowni, tchi run ni mal danunu.